Nk̄p̄o nsikēmē inām ãmi nikemeke, ndaya idãp ãde ākikele Agwo ãfo ãkpoboko fiẽn ãkpa nfin ãni jãk akikile uduk fien idem idap iwisop ujied, ñsadehe afo, asuk aw̃i ikekele mme kpo ade ñaba ãgwo, ãfo ade adaka ãkpa ayesin ĩdap iwi sobo ujied, ãyesin ami ñw̃oho ñtom ke akikilẽ ifono ke ĩdem agwo, ãgwo isuk ikile ãkikelẽ afule imo ini ãfule imo ini ñne ñkpo ñnãm ĩnuyi ifon inag ãgwe nsadehe nkpo nnam ama uñam fien ãkikele ãduk ki ldem ãfo njien ldãm lwile ujied, ãyesin ntak ãmi ñwoho ke ākikele lfo̱no̱ ñkpo s̄e̱ ãmi̱ ñlio̱no̱ m̱bah̃á.